<noise> Zay gny tena i ka! La <noise> mifanohitsy aminio koa manjary mifaminga. Manjary gn' olo kidy avao gny mahazo raha soa am fiaigna. Tsy da mety loatsy izay.